Tsirkõ? Tiiä iks mõnt. Näütüses, ma'i tiiäq, üü si- sis- tuu sisask ja varblanõ ja pääsläne ja. Noh, iks um naid. Ma ei tiiäq, või-ollaq kuunt vai säidsend sorti tiiä.